بالنسبة لي أفظل إني أشتغل كل إسبوع مدة خمسة عشر ساعة في يوم واحد، علشان أنا من الناس اللي ما تحب إنها تطلع من البيت كل يوم. أحس بالظغط الكبير، وأحس إنه مسؤولية كبيرة علي، خروجي يوم واحد راح يكون بالنسبة لي هو قمة السعادة ،علشان أقدر أستمتع في المنزل في باقي الأسبوع.